Mi buran yidugo mi joda ha korowal kombi taprawal ngam mi laran asama. to mi do Jodi ha korowal kombi taprawal mi buran larugo kala ko fe'ata ha yasi pat den bo mi heban hendu beldum nasta bandu am.